يمكن ليا زرع الطعم اللي غادي ناكله غادي نقسم الارض لعده اجزاء يكون الجزء ديال الخضار والجزء ديال الفواكه والجزء ديال الحبوب وغادي نزرعه وغادي نسقيهم كل حاجه في الفصل ديالها وغادي نقدر ندير داكشي بسهوله لانه الان كل شي متوفر والمعلومه متوفره